<hesitation> أفضل طريقة وأحسن حاجة نبدأ بيها نهاري هي حاجة ساخنة زي جهوة بالحليب ومع شوية <hesitation> تسبيحات، ونقضي شوية وقت مع نفسي جبل ما نبدأ في الخدمة والجراية، وقرا أو نجرا قراءة قرآن كريم منها الحج تعاون فيا واجد وتفتحلي في يومي وتباركلي فيه واجد.